Bẹn kamiya uwe okwaye ge humọtu nẹchi bẹn kẹnu binya nge gọ, ẹgẹ nadọka kun go lẹ oko wogọ kipu ọkpa, oko wagọ kogwuchẹkwọ, ngegọ, oke humọtu nẹhi de wige oge biyochẹ wẹchẹ oyi leyilima chọnechẹ oden ka ke ga gọ bọa ọdan ko wẹ kipu cupa nẹ ale tolele alolo kẹ kpu okpa lẹ ake ga dẹ ẹgẹ uma nayi dọka gọ lẹ oke lọ hẹ, oko wochete kplikpli nẹ oko bokpi kuma oko wolikpo kunu, oko nẹgẹ duma oko wolebọ oko wẹnolebọn ẹgẹ duma ke gọlana họlẹa, eke mgwechẹkwọ nẹ akki kogwu chẹkwọ kuwọ la, ake lo lẹ ẹgẹ nachka go̱ lẹa ake lo̱dyọ gọ kpem saliva ake kwodaiyọ iwiye oda naya nde dwmtu ole wiye yẹbọa, akele gọ lọchẹ doduma, ochuka lọchẹ dodu ma, aliwe okwayẹ gọ lọchẹ doduma ochika luwa, ochika lọchẹ, oye o ẹyẹjodeyi kachẹ wẹchẹ, oda nadọka loiwẹche oge lawẹchẹ gaọ kpẹm, oda nga nuwe okwaye humọtu ogọ noke lumọhe olviye a.